Matseiꞌno̱ⁿꞌa na cantyja na wandoꞌ cwii tsꞌaⁿ jeeⁿ cajndanaꞌ ee na cwii cwiindyo̱ jaa tjachuiiꞌndyo̱ ndoꞌ tjachuiiꞌ chiuuwaa na cwitando̱o̱ꞌa sa̱a̱ juu cantyja na cwilaxmaaⁿya na cwitando̱o̱ꞌa cajndanaꞌ ee ñejomndiiꞌ cwitando̱o̱ꞌa nnom tsjoomnancuewaa ndoꞌ quia na maweꞌñoomnaꞌ cowja̱a̱ya taꞌnaⁿ cwii tsꞌaⁿ na nnda̱a̱ nndyoñꞌoomndaꞌ tsꞌaⁿ chaꞌ na nncwanoomꞌm joꞌ na cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌa na jeeⁿ cajnda cantyja na wandoꞌ cwii ndoꞌ cwii tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ nnom tsjoomnancuewaa ee meiiⁿ na tyañeti tsꞌaⁿ ndoꞌ meiiⁿ na nleijndaaꞌ tsjo̱ꞌñjeeⁿ sa̱a̱ quia na cwiweꞌntyjo̱ xjeⁿ na jnda̱ tueꞌntyjo̱ nncueꞌ cwii tsꞌaⁿ taxocanda̱a̱ na nntseilcweꞌndaꞌ tsꞌaⁿ jom chaꞌ na nncwañoomꞌm.